Ny kolera mahintso <hesitation> ny tonga antsenanah voalohany izy mahintso miavaka amin'ny kolera fondrana fô fa tsisy fidikany hoe kolera mahintso na mampanino na mampanino fô kolera.